اول شيء طبعا ابى اشوف جهاز الراوتر الواي فاي عندي كويس ,واصله الاتصال والكهرباء ولا في مشكله بعدين بتصل على الشركه نفسها يمكن في مشكله في توصيلات النت ,او في سلوك في كابلات النت الموزعه على المدن وكذا عشان اتاكد ان كانت المشكله من عندنا من البيت ولا من الشركه ,ولا وين المشكله بالضبط.